फैली तो आपन हाट में चलांगा हाट में साग सब्जी की दुकान ढूंढूंगा बा। दुकान पर फेर मशरूम ढूंढनडंगा दुकान पे से आपन मशरूम ले आंगा गन्ने <noise> फेर गन्ने। उने धो लांगा बढ़िया फणी से पानी से धो बा के पचे यूनिय आपन काटांगा काटपीट के गैस धरंगा क्योंकि अगर मशरूम की तल के ग्रेवी छाव मसालों बनाँगा तो ऊ बढ़िया लगे। तो आपने आसा तल के बनानी छावे मशरूम फेर बढ़िया लगे और यूनिय ज्यादा देर तेल में तलंगा बगार मेल अपन बढ़िया साग भी बना सका।